Äj lo que ispäkpapät patäk, manzana o pera o katzu o est nkiniya, sabane es aparte jete, ti'yäk est mas est jutze jutze nyäyi eyapä' nta't nä jamtzäjku jutzä nyayi za zapote, como y eyapä no se jutzä nyäyi ijtyaj varios varios y mandarina jete jete ispäjkyajpa'tzi, ijtu nkiniya manzanita nyäyipä' jete tambien ispäjkyajpa'tzi, ijtu nkiniya nyäyipä' ruatanh tambien, ijtu tzapas nkiniya tambien ispäkpa'tzi' jete.